Andaal boddum handai be heba numo didi dow mai. ngam kowa andi andal kam wala banta mai ha ngedam himbe do voina numo himbe masin.